في البحرين عندنا عدة عطلات وطنية خلال السنة، وأبرز العطلات هي عيد الإستقلال في ستة عشر ديسمبر، هو اليوم اللي إحتفلت فيه البحرين بإستقلالها عن بريطانيا في عام ألف تسعائة وواحد وسبعين، ويوم الشهداء سبعة عشر ديسمبر هو يوم اللي نحتفل فيه بتكريم الشهداء اللي ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم، وعيد الفطر، وعيد الاضحى، لإعتمدها على التقويم الهجري.